Atowerɛkyɛm dze ͻnntaa nnsi. Mbom, ndzɛmba bͻn taa kͻ do wͻ wiadze yi mu. Ne dɛm ntsi, emi dze mebɛpɛ dɛ mebɛtsena wiadze bͻn biara nnyi mu, obiara nndzi ewu, obiara nnhaw ne nyɛnko. ͻno dɛm no, sɛ atowerɛnkyɛm mpo si a, hɛn nyinara yɛtse dͻ mu ntsi yebotum yɛaba yɛabͻ mu na yɛaboa ma obiara enya ahotͻ.